तोता के कुछ विशेषता है। तोता सामाजिक पक्षी होयल और झुंड में रहना पसन्द करेल। तोता के चोंच मोटा और घुमाओ दार होयल और तोता अंडा डेहल। तोता अपना बच्चा के लालन पालन ल मिल जुल के कर थे। तोता के पंजा बहुत मजबूत होयल उही में पकड़ के येमन खाना खाते।